कुइ फेक जगहमे सकारात्मक रुपमे भौतिक परिवर्तन करना हि बिकास हे । बिकास आउ द्वन्दमे बहुत भारि भुमिका हे काहिककि जब जब हमरे बिकास करति तब हुँवाँपर बिबाद उठ्ता । काहिकि जब बिबाद उठ्ता तौ हुँवाँ जो गलत बिकास हुइना रहता ओहके सकारात्मक रुपमे या सहि ढङ्ग रुपमे बिकास करे सिकत होइ उहिमारे बिकासमे द्वन्दके बडा भारी भुमिका रहता । काहिककि द्वन्दके कारणति हमरे जो गलत हुइना चिझ हे ओहके हमरे सकारात्मक रुपमे लाइ सकत होइ । झैं झगडा <noise> नाइ होइ देहेसिकत होइ आउ बैचारिक रुपमे हमरे <noise> बिकास ओहके नयाँ रुप परिवर्तन दैसकत होइ । आउर हमरे उ बिकास ओहके आगे लैजाइ सकत होइ उहिमारे बिकासमे द्वन्दके भुमिका जरुरी हे । बिना द्वन्दके बिकास नाइ मजा रहता ।